כ'האב נישט צופיל- נישט צופיל אינטערעסירט אין נייעס, אויב איך וויל עפעס וויסן קען איך עס אדער אויפקוקן, אדער אויב איך וויל <hesitation> איך האב גענוג מענטשן אין מיין לעבן וועמען איך קען פרעגן <hesitation> איך קען פרעגן מענטשן אויב איך וויל וויסן וואס עס גייט פאר קען איך פרעגן מענטשן פון מיין משפחה וואס קענען מיר דערציילן נייעס